<hesitation> Zaho an a <hesitation> magnana namagna roy e le le raika lahy an <hesitation> akekeo amin'ny sivy ambinifolo taona akeo, de ilay raika viavy an valo ambinifolo taona.